Për mua oh, për mua vurdhurët çë vijën ka vende organiçi, ka vende jo di serra, kanë më ghustë, janë më të mirë e bujën më mirë te shëndeta. Ata di serra, oltri se ngë rispitarjën jetën e ngë rispitarjën l’ambienti, janë fuori stagione spisu e ngë janë ‘shtu të mirë si ata organiçi.